انفضل ان انا نكون فنان كوميدي مش راقص مشهور. الرقص دا مش هنيفع حد، الرقص دا يمكن غلط وشيء منبوذ في المجتمع. إنما الفن الكوميدي هيدخل السرور على الناس وهيسعد ناس كتير اللي بتتفرج عليا وتشوفين في البيوت. الفن الكوميدي في الحقيقة فن هادف ومش مؤذي ولا مضر. لأن ممكن اسنان يكون في حالة اكتئاب ويشوفلي مشهد كوميدي فيطلع من حالة النفور وحالة اليأس اللي هو فيهي.